मछली के पोषक तत्व बचाने के लिए सही तारीख से बनवाना जरूरी होता है, पहिला ताजा मछली लाओ मछली ताजी होनी चाहिये। नहीं तो स्वाद और पोषण दोनौ कम होत है। दूसरा: कम तेल में पका लेव। ज्यादा तलवे से मछली के प्रोटीन और ओमेगा तीन फैटिक एसिड घाटा जमत है। भुनों या ग्रिल करो बढ़ियों उछावत है। तीसरो भाप में भगवा वे पोषक तत्व बचे रहते हैं। यह तरीका सरल और पोषण भरपूर होत हैं। चौथा: ओवर कुक नहीं करें। मछली ज्यादा पकेवे ते हुए उसका स्वाद और पोषण दोनौ बिगड़ जावत है। हल्की आंच ते सही समय तक पका लो। पांचवा मसाले और जड़ी बूटियों का उपाय: जैसे अदरक धनिया या नींबू लगाके पका वे है। ऐसो स्वाद बढ़तो है। और मछली आरोग्यकारी में निकलते भी कम है।